في أجازة نهاية الأسبوع، بحب أعمل حاجات متنوعة عشان أستمتع وأشحن طاقتي. من الحاجات اللي بحب أعملها إني أخرج مع اصحابي او اني اتفرج علي افلام ومسلسلات ان انا اطبخ احيانا بحب اعمل اكلات جديده في المطبخ وبحب امارس رياضه سواء في الجيم او في البيت وبحب استرخي طبعا، باخد وقتي جدا في اجازة الأسبوع